Ome, pos angunas prendas son impermeabliis porque no se mojan por drentu i las otras... pos sí. I si l'augua no passa es porque estan hechas con materialis especialis comu el nailon, o el Gore-Tex. O tamién las que son derechamenti de prásticu por huera, assina de seguru que l'augua corri. Peru craru, si las prendas sonin d'algodón o de lana pos augua padrentu i te queas pinganditu.